<hesitation> nu nɛ yi zun wara ɲu ere midepe hobe dimiyan nɛ tomu zan oro o cunu tete mana o cunu mi sa mɛ to o ɓɛ ju ɓɛ zun han wara sire pɛɛ a woro mu to obɛ ju ba nasiyasona abe mi yi vɛ cu yɔrɔ doso fe dosona to uwe ɛnnɛn i besi ma do'onu hɛ tin'a ɓa a vɛ o vɛ jɛ ba ma vɛ ba vɛ cɛ o abe o ɓɛ zun han wara nɛ ɓa wa woro donk a o zun wara sire curulu mu cunumi matete mu dama le o be uwe mu ɲan dama han o ma bedeso mu yɛrɛ da nɛ o nɛ tonu a